so a yidi ndesa albasare maada ko tafarnuwaaje garlic ma, tabbitin a resi e inaare so wala guldum, inaare so e wodi mbulbuldi. nden bo kondeye njaha mbaylita ngam to de bonno.